Alhamdulillahi ta həvaya, tahavili wurna li huya li wiraka li ghəŋ səma tahayayo alhamdulillahi toziyan daffa tahava sosai sai dai gwaɗa həva ɗakana gozo ŋgane sai janhakle ko nuwe mugəlow sai ghankale gozo ngane ɗakana fita labləka ma sai aŋhankal muglo ama alhamdulillahi joviyaŋ kəm sai godiya <hesitation> habəva kahiya ha hahəvaka warna ga dadaka ɗilli ndane daka ta hardi ndanede suka daka li dilla warna ndane dzaka hərdi suka, hiya guleŋ daka ɗaffa ha ndane uwsapta kurɗuka suɗkuvu ɗughwana dozka ɗah nɗa nede liwaraka douska hardi ndan ɗe sai godiya daff kəm həva kəm dughwana ghəva ta ɗughwana həva vita haghəva ka uvahaha chaka uvahaha damma uvaha uvaha gulleŋ datska vita cacaka uvaha gulla vasiaka vathasi hava a hava havaka hava vita tha, athagaka warnaha gumaka haupta tanga gumaka havapta kuta hesse hahava kutana gumaka kwacha gurnaka kenan Har sanka da mahga muvaya hiyama da mugka muvaya wira ka li hiyakam vita habavaka hiya da munka <hesitation> vatha, haha vatha wato <hesitation> hava kuta hesse kenan kajuwa maka da thambo kajuwa maka docho langka da'at balki dakka vihablo kajuwamolo da bahanta an buha hiya kenan, vita ghan gulleŋe thathagaka ghanha hahəvaka taŋga kukəɗa ghəwa ghaŋ muvaya gumak da ɗomo gumaki dəgo vihaka pəghaŋk ka dan buha inna ghəŋ ya vita ina ina <hesitation> wiraka gulleŋ məŋ inda hiya ya ina babəry gulleŋ vita sləgaka ta babragha vita sləgaka ta babragha gutteŋ ghavəpta, havəp keghlo gumol da cattaa, chab keghlo gumolo do sithuwapta aŋlubini, vita <hesitation> slawaptha walo aŋlubini gumak da səɗo sasəɗa ka babragha to gumaka pəghəŋ ta ŋ buha kenan ndəndəhe ka ŋ buha sai centre da mahga sai zo dadanmban dadanmban mogo ko mai anga kowa vita vita Dughuna ka hayəha ma alhamdulillahi ush dadanmbəŋ ka kah duhan bəduo ma ush dadanbaŋ kakah muvaye mughlo ko nuwena yaddə kəm gaskiya havah kəm havahe gadara da muge havah sosai hahaɗ uvahada sosai mugiyo koh shakehi daŋ yariu ma mogi harah an mulai mogiyo mogi li wurnaɗa le brəme mogiyo toh li ghəŋ duk səma mogiyo ba zlakeu dkuecha ama gozo kam mogih sosai sha gozo sha mogi sosai gozo muvaye walahi mugih sləna havah sasaka da mahga gulleŋ, həbubtəba ka sasaka dəemahga habuhabaka hinaka dakka daffa ha zullo dama rayiwa rayuwa dakana sai ŋtetankaley ɗussa ka kagdo kəbga konu ɗakana konu dakana sai kobo konu kobo koɓŋgane ma koɓhədeka bewo shakoro shakuiyaŋ <hesitation> ta havəlo li warna li hiya li inana li hiya massarena ha koɓo kada taɗiyo ama ɗakana kəm koɓo, koɓo, koɓo, ghiya massər tash talla ma da sukəlo tase dubu ghəsa dudu dab Ghəŋ ma dubu həkəna ama skakor na dariyaha hessa ma duɗ gulo da vəlat tina dariya ha hakəna ma duɗ gul da əla ɗa hiya dariya madudgəl ama ɗakana kəm inna sai hahəvaka undaɗa daghavəh gaskiya ha dossa ta wahala ɗaffawo sai dai deɗgwa ka ama hakka t'daɗgwu dosska wahala da slama hakka daguwa vita viɗuiɗa ka ha dadanmbəeŋ da vəlaɗa hull awo doz ka tadaffa alhamdullillah sai godiya gwaɗa həvah kəm sai godiya havah kəm ɗoweh kavah sosanya langn bogayan ma tahavahan sosaiya tahavahlo an bogayiŋ tahaiəht muvayaya. havakəm sai godiya li ɗili ɗammyiŋ dili an muvaha alli mazlazləbu alli tavah alli ziti alli inana sama mugyaŋ alli ziti alli daffa alli konu vita dzovbow dughwanaya dila mazla zlə bu ma zəɗa todə nda ghaŋi toddəl nda kəllpi toddal nda sliwe alli hazlarka alli tavah li tighwaza səma dommanyin toddiyəŋ gulleŋ tughwazayiŋ nda nede ɗaddaka dila tohazaha nda tughwaza kəlpha ŋ ɗili. Tarwaɗa gollo nda hausa ama nayan kalpha ndili kəlpghaŋe kar nayin nɗane, vita mbaza mbazaka gumak daha nda dila tughwa zaha na ghunduba hina hina tuwuvu dudade munaka toh gumk zowo har nda hujifini dozzaka toh vita dila mathathabu gullen puhanka ghanha vita haba kəllpi mugh-mugha na fasakka ndabaŋ ka damdiya <hesitation> vazanka dalangaha ndam ndiya hadeka vazanka maggiyaha koh batta koh hessa koh ghəkəna toh kulvaə dadaka dila mathzlzzlabu kenan gumaka wusəpta daffaha kenan vita dauka mbirkalla wusap ka dauka wiraka wusap ka dauka gallawari wusap ka dauka babəri hiya massora wusap ka toh sama hilla maziazlabu dadaka nda nede zədda tozlo toli vita daddaka dilla ghazlarka ma ghazlarka nda mazlazlbu nda mazlzlabu nda kucape inatallah tabgatan da, adilatan matallaya toh vita dadka dila mla tavah gullen mpanpahaka ta ghəŋha duda ghəŋge eh dutada eh dutada sama vita duddade pahanka dila tavaha vita panpahaka dilla tavaha vita panpahaka dilla tavahvazaŋka dalaŋg haɗeka. Vazən-baza ka dala ŋ dudaɗe kenaŋ gumak paghəŋ wurna gumak ɗəga wurna gnwaɗa ka pəhanta mastawo ɗakka dilla tavaha muvaya wusapta daffaha mulhuda zuka dan mehwaha vita dilla dilla zo dilla zuhuwo gullen sangsa zadalan baha sliwe gulten dakka nda nede dudda dudda thiwaha gumak daddata vita dilla kalpe ma dakka muvaya zuka nda nda inna ghəvaka kenan dunhaka ghavah kəm duk undunda tahəvah alhamdulillahi ɗzovil ina avllaha sosai sai godiya ghəva kəm dughwun ghavah dilla li kacape dakka nda wurnaha nda <hesitation> ha winna an kusapavo chəŋe ta pa həl kucap ama alli yawa tuhuza aha dilla tighwuzanta dudda ka nda ardi haha tuhuzan dudda ka nda wurna ama tavah a kam sama nda wurana tuddal tavah dauka pihanka kallpha hanga dauka pahanka thiwan huwalla sama mugullo nda ede kowo majebiyan samta vita laflak aka tuffu kuchaka kowaha. Vita haha dillanda toddiya kowo ndanəde dilla kaplueɗe kaplueɗe neɗina zəɗa zuka dilla kallued aha nda nedde səma alla tahaca sanan nana dillina vita haka tahavawo sənaka nana sillina wo vita tahalaka gulleŋ gunga gunga sasinaka li dilla kallwede li dilla tavah, haha tavah zigila ma ama hanayan tozowo tavah zigikawo ama malwa na shakehiyo nanihi tozowo hange tavah zigilla ama ha nanyin tozowo zigillowo, tavahe togzowo nayan nda dilla kallwede, dilla kallwede na zukka dilli ni suka uzangani uzanga kallwede haha uzanga kallut, haha uzanga anungane ma vita phapastha ka uzanga kallweɗe ngane da zovoka ta wani inna nan kagulowo nda hausa ama naŋina kam uzanga kallweda koriyan nda nede ma wurna tozzolo nedema huniya sosaiya.